Bono yileno bo non kɨ kɨshang na ɗuwo no yilma bono ye dumbulo na ɗim dwal kumat bono ɗɨm ɗwal kumatti na tikiwu gin ko amboi. Bon twi dwal kumai wun ta makaranta boi wun kukuwu karatu. Bou matuwu kɨ pori au do wamono na mɨna bono matino wa na ta boyi na momawa dum bowu matiwu muna bono alwuni wa matiwu jangjang a wono a pateni, bo awono ba pateni na bowu kumat mi na ya ma pori dum bo no tikiwu bow twi kumari na bowu gwa wun maye buna. Ana ma ba maye bina na dim na ta duko na gire woma pangha mi min iwa dai na gire woma panghai bomu tikɗe na ɓowu bomu wuri na ɓalmai to koma bɨla gɨre man tan wupe bow tau wupe bau matiwo gin ayimi bom bil ayimi ban kɨrma bila kɨr mondin de bila mi ye min mane yimai, ba ayimi wan kirma bila mi yew min duk ayim mamu min dire pinen ma ara min kwashe womamu ba don yeni dim min duko sharap woi woma pangha yikwui. Ba yeri dim por mi puroguru boma dim man mane yilma gin panghai. Bom ye mun ko johurmai mun ko yimai mun ko yimai. Sheriyan bowo dowu mun duko sharapa woma panghai na lumu na deren mu mun tumai bom malamu tumai aiyim ma panghai a teleni mun manu yirko jik nini dum por mi puroguru boma ɗim ba ɓoma mun mane shakima bo panghai kɨma to pangha wam lenghau. Kɨda bom bayi an yimau gorojelmu wan gire bugu. Wom min ala dembe min ko yimai min ko yimai, min ko yimai, amboi dim bo ali kishimi au yilma dim gɨn pangha, ki da bo min yimayiu amboi dim au yilma dim wun dim wau ye panghau au do duko sharap to zaman me she tatama, mo min bina kɨrau nu, dum wom puroguru shiya bila mu woi shi mi dai dai. Banje wom na ala bo mu mi shi gin wonduwoi bo ku ali womamai yiki ka miya ka bidimamume to a ku tangimu woma pangha bɨla domu shagye ko mamui ki duwa mamu pa panghai woi yikiu, boku aiyemini gin woma panghai kam anye panghai me an girmani bila duwoni nokɨm, amma bo woi ma mu loi armu la puro, mu gode gɨn shi puro, puroguru bɨla ayonii.